माणिस बा <hesitation> मला सादांचा बोरा बोरक वाचुन उदक वायल्या बंगल्यांत रवपाची इच्छा अशीली। माणिस अ ते अजपा दिसता! तुम्ही येवजण्यो करपाक लागत तर? माणिस बा हय, हांव सातवपाक लागला आनी रिसोर्टांचेर शोद करतां फुडल्या वार्सा वडदिसाक वाचून येता। माणिस अ ते रोमांचक! तुम्हका थयां खाण्याचे कार्यावली करपाचे असता। माणिस बा स्नॉर्कलिंग, डायविंग, आनी सूर्यास्त क्रूज (म्हल्यार बोटीतल्यां भोंवंडी) हे सापना साकार जातलं! माणिस अ सूर्यास्ताचो क्रूज म्हल्यर उसवास घेवपाचो सरको दिसता! पदलबोर्डिंग व कायकिंग सरकील्या हेरां। खाणाचाया उदकाच्या कार्यावलींचो विचार केला? माणिस बा खरे म्हल्यर, हय! हांव आयकला ह्या जुव्याचेर पदलबोर्डिंग करपाक काय अद्भुत सुवाती असता। आनी म्हकाय कायक करुन लेगून पळवपाक आवडतलं।